اعتقد ان هما هيوصفوني بشكل كويس لاني ما اذيتش حد وما تعمدتش اني ازعل حد مني او اني اسبله مشاكل نفسية او كانت مشاكل حتى ب اي شكل من الاشكال ف اتوقع ان هما هيتكلمو عني بطريقة كويسة يعني ومفيش مشاكل بينا تسمح لاي حاجة زي كده بالحصول